Gappramma nyeza nyimalti ku chema gab ni yin pijiri mɓarem za nga mu̱ nga ma shi yii ɗa, nga ɗi da tanga da nim kwa? yang wa har mɓang nga shi songyi dyin muddina nga ɗi daam ta nga da nima, nga ɓi dam ta nga yi ka nima yi mbanga dam mban bota si mba tik nga mbu wai nga di tan shi, amma lendang nga wada gemari, nga waɗa gema wa shi nga ɗi dam ta nga dluna nima, kari ma sai dai ƙi duk dluna ƙi vur ya, lendang har ɓang wa waɗa ma di nga daam sai dai ni kari, yang lendang nga inige nga shi ki koh tlunar xhai nga shiran ɓu kuji a shiim darem kap cham ni kwaɗa, chem kaɗa ɓa chem yhi dlunar yanda ɓuke kuji a shim darem chem kap ni kwada chem ka da mba fada chem hagha ti zii inige chii na shiim dan ni chem chem she nda. ti zii inu china shim dan chem shi yanda daa chem mbu̱ wa taba wa ni gwaki gwarkirnga ko nyi dluna ka kayi kambarem, njimera dluman za Burghna burghna Umar <hesitation> njimera dluman za wanangan chem ka yi dlunar ɓu kuji kanbarem kullum ni jim ni ha ki nga ni gwa ɓa nga, ni yina, nijim nige a gana ganje kap hur ngur chem kayi sha biyu chama tlunari sarda sarda. Ee ghur anje nige shi ki ɓa chama har muundi mɓarem chem tik muundi ghai na, chem tik muundi sosai chema kauna yeng, chema mbu yeng chema kauna yean, chema mbu yeng, chema shiim yeng, chema ndola yeng virti ndolaranje chema shim yend sosai amma lendang jandi wa vi ni tala dim yeng duka ndola yeny ɓa, nduka gjang yen dada na bota si ɓa, ada boba ve har na ɓa ku gjum kismi yeng, chem shiim yeng, chem ndola yeng wa duki ni har bote, lendang ai lokaci inige chema nje lendang anje tik mɓa ai, mari anje tik mu? mari a ɓar bing, wa shiipa shiim yeng chem ndola yeng to wa kuji mɓarem chem vur gworki yanda, mbu chem wa nanda chem shulgha, amma tu anje nige chem ka shi ki mbu ghai ne nige a to no kuji nduk mbu shulgha ɓa za usa? wanang ye kuji nduku tana mbar mu ai mbar ɓa, usa mbar ba solam solam toh gha ɓu liparan vero to ghor lipara ɓara, toh feb paghamdi xha toh xhed paghamdin xha to yhi khandi ya kuji ɓaro salam salam lapiya kap <hesitation> toh jham ma kambaran to song nu guma toh sa paghendi ɓaro to lipa varo nang lendan ta vur gwarkir yanda amma. Qusangi lendang ba peta vanda, nduk gwar tuk tu na nuke wud na ye wai wai qusangiyan tu ni jin peta varan qusangiyan kada na ha kiya?kap yang Dimdi lendang kye nje dinm yang dimda ni bote yerem ɓa dimndan a gap tarem ni gana dimnda ayi ni chem guma ɓa, agap tarem ni gana yem vur kawa ye kuji mbarem mba chema vur <hesitation> a chema shi ran ya varem, chema shiran yanda mɓa kuma, chema shiran ya nduk mba. chema shiran ye varem amma da chema tuk mundi mbu kuji mbarem nang sosai sosai inuke chema shiran ni kiju mbarem nang anje mba chema yhi ghuti yenda, chema yi kapti yenda chema yi ghuti chema yi petar yenda chema yi tabar ni dlurti ni sapari kap ghar chema tuk mundi mbu yend sosai amma lendam chem wa lokta yen ni ghaa kacha kacha shimdi anje ɓa, chema shim yeng mba chema shim kuji mbarem mba to chem wa yi asar chem wa yi asar ku gjum gammin gana nige chema shiran daa cham daka chin ti nang peta guma mughdi wa ndu yerem,, wa nduk yerem wa duk yerem, lendang kyi nuke chema shim dan to khu magham sherem tu gha. gapmi yin inu chema shiki guma pali dunye mbaren lendan dunya anje mba to chem wa yi yayi mbaren wa wada, wa nduk yayi mbu qusange ada mbarkandan nje si mba a da yayi mba da mbarkandi nje mba vur gwarkir ye uduk mba. mbu vur gworki ya nduk ɓa, bu ka bur gworki ya kuyi ɓana ɓa wa hama ƙe dimdi, na ni shipa ba nu shipa shirmii wanak ɓa gammin gona gammin gana cham kiska ni da, ni da wa du̱ki chin ko wutki yarem, moghom wa shiim inige cheme shiran da, ndukin ku da ni ziiin karatu ɓa, ni ziin konum ɓa, amma ziin magham di ɓanda wa duk ɓarem zini di magham di banda wa duk barem sosai sosai amma lendan chem nige karatu anje, jimnan addini anje, addini na anje jiim na a yesu, jim na a salah a ding me gumoran yaghai yong a da gyemzin inige chama shiran ɓa, yan chewa zhin daraje mbu yeng bele kuji mbarem mba amma lendan kuji mbarem anje mba chema shim yen mba to na kya dai dai mba ni shipa mba gapmin gana chem bu ni jhuu chem ka na yerangna gammin gana chem mbu nu jhuu chem ka na yerangna lendan yerenga anje harem mba kusi varenm anje harem mba chem ngaran wa me geserem garan inguranje harem nuke chema shiran mba to chema huti, chema huti, chema huti duk mbare chema huti kuji nymalti <noise> Shi ɓalr ya nduk ɓaro, a nyi dukku anyi dukku chem gap ni gana chem khis yen, chem ndola yen toh ke gwari, chemm khis yen dadd ha mba jhang ha ba, ndolo ha ɓa, ko nyi duk da to jere ɓaran, ko nyi nduk da t ndolar mbaran, ko nyi kuji ghai ta ndola nda, tana ɓeni nduki anje nige ndola lakta ghai ka ɗi ka ni ɓular malkani to mbalar malkandan ka laktar ghai ku ngha ne klumdo toh tik ɓalar bana ɓa kap nduk nige anje ganjero toh khis wor ni horo, ndukki nige anje ganjo to khus nu haro mbu no mona ɓa, daga ta gombe nga yi mbalar yero ware gwana gorkir nang nga, nga ni Adda Fatu chem ɗi chem di mbu ghai mbaro chem haran tan yi mbalar yo no gwaki gwarkir harki tan ki pate mbarkandi yero to zi ya za to to logaya to yanang lendang a gabbi na dukkyen ghar si dukkyen gharsi dyi gurku duukyen gharsi kuji ku kuji to to ka tik mu ki ɗiki ni ɓaalar mbaran yero toh za nga tik nga kuna, koki di ki ni balar mbaran yero zu to za nga tik nga kuna kawai nake inuge dukk gwar ka shiki amma nga kalaro nga hutaro, nga hutoro salam kuji gab min gana, gap mi jhuu chem chem ndola yen chem shim yen. Mbu̱ ke ta yarda toh yafa nga kuma ni ɓalar nige nge shiran yero nga kata ma zii nga yo wanan to yapanga nga zirzn yero kuji salom kuji, solom kuji salam kuji toh yafa nge, nga ne ee ashir makii a petar maƙi lendaa wa pulam nige chema shiran anje tik mba? Nyem ka ndi ki sho chem vi ɓaro chem di gawan inje tik mu? me ghai shot wa lada me ghai mbu nyimalbi lendan nyimalti wa nga me ghai ɓara waƙyar ku anje yine ɓanda, anje yine ɓanda ni tangale ku kamo ku ayin mbada to ko yi irri xhai anje yin mbada amma chem nymalti za nang azama anje tik ɓa, chem wa mona yeng koh jiim nige da tun wa ziin yon nlena tun ziin yon tik ɓa, tun wa gama a petar ta peta varo tana na bota si mu? Ndolar yan yen wa yi dukti. ndolar yeng wa yi dkkti ndola mi yeng chem shim yem chem ndola yeng chem mbuu yeng meku magham da dundi mbaran to nga hutanu, nga hutanu <hesitation> tun nga dlum dan nu tun tik mbalar mban ya to mbu nga sibur memunanu tun nyeza nymalti tun yapanga mala kya mala mala ke na shiki kuma nga hutanu tabbas a da mu nyem gap nu mbu varem mba chem tuk mundi. Mba mu gyam ndola yen ɓa chem tik mundin bu ku kujhom gap mi chem ndola yen, gap min gana chem ndold yen, chem ndola yen sosai chem bu yen, chem ndola yen to nga kuma nga dyi nang shiki tik dyi nan a zinki ba sai yirti ma, dyi nang zinki sai polam har nga ƙan yin sapar mbu padle yar dar mbu ma maagham nu annabi mbu taro washi kam nga ma yir kari mba chem ka han pale nan njhin wai nan mbu ma ɗali, kom tu yi kye karywe tu kharem tuyi dye zhumdi tu kharem tu vur dye zhumdi yere kom chem du kari dyi nang zinki sai palam sai wanha amma lendan anje tuk mba lendang anje tuk mba. landang duk ka khus khusku ka khus ghura bun noksa za chi wa gwa nokzan mu anje mba chem wa sibir dunye mbarem nu gha, chem wa sibir dunye mbarem nu gha to gapmin yema gapti kujum gapmin jhuu wa duk nu bote wa dukki, wa dukki, wa dukki, to yaparem me nyimalti tu ndukk ngagha mba me nyimalti da me xhai mbaro me nyimakti chin kye me xhai mbaro mbu ta gangha ta sagha nyimalti guna aza me nyimalti guna.